اكيد انته ك انسان لازم تتطلع على كل شي ك عالم لازم تتطلع عالفن وك فنان لازم تتطلع عالعلوم حته تستثمره بفنك نفسو ونفس الشي العالم يستثمر العلم بطريقة فنية يوصلو للشخص بطريقة فنيه بطريقه حلوي يحاول يوصلو للناس يوصل اكتشافاتو للناس يعني الاثنين مطلوبين بس ما بشكل لود قوي